طبيعي أقدر أتكلم باللغة العربية واجد حلو لإنها اللغة الام مالتي، بس كمان بقدر اتكلم باللغة الانجليزية بشكل جيد وأفهمها تحدثًا وكتابة، وأود أن أطور نفسي في اللغات الآخرى كتعلم الإيطالي مثلًا بيصير هاد يكون مفيد.